Zaho zane mail, tsy mampiasa mail satria zaho tambanivolo, mamboly ty asako fa za tsy manao ampiasa mail salan'izany fa mambole mitany fangaly isan'andro isan'andro, miava, izay zane ty fitadiavako, ty famelomako tena